لو كنت مرشد سياحي بعرف السياح على مدينتي المفضلة اللي هي مدينة حلب السورية لانها اول مدينة في التاريخ. باخذهم قلعة حلب اللي ظلت صامدة الاف السنين. واعرفهم على اكبر عدد ممكن من الاكلات الشعبيه في حلب واللبس التقليدي وبعد باخذهم لشوارع وبيوت حلب القديمة عشان يشوفون جمالها